Hamba ha- hamba ta sɨba minda lu ji dole ai sɨpɨn- sɨpina zugan sɨpɨma zugan dama kuma tiya karko ja tuwa sɨn ama tɨndɨma wan zugan mbinau zugan mbina gaskiya a rara karko a tuwa sɨbɨ, domɨn tangan zugan ba tɨda a <hesitation> e memiya a tuwusi wanta wamma sɨga <noise> to kaga ka ɗɨnga ndu sɨn taya a sugan mbina ka to tiya ta hanka lɨwasɨ a kwance, to ama, zugan su kwafa kuma shɨnkafa, kurɨ ma shɨnkafa tima lalle ti ga sassauci, lalle kuma ba yan wanka sukuma kurɨma zu, kurɨma zu kuma tima tiya kara kalpɨ to ama zuka conakɨn dɨma wai gai- irin zu na dau conakɨn su ndɨ zuwawo dabam dabam a ti, dɨma wai nama na dau, kokuma natlɨn na dau tɨnda mima ai mima mi bɨma ɗe zamani jika ɗottin mi dzɨgama wanka ama dama yanda e sɨnau sɨn ai asɨn ndɨ kurɨma zu zu kuma asalɨn zu zaura kumbɨla asalɨ tɨji badɨ kamata To conakɨn abi ta baimau dole ji tɨma baya, kuma san nan su kuma kurɨma acca, acca kuma marahi ya za ja tsada conakɨn to wi lokaci joji fa marau wi lokaci kuma doyi dole fa kwau, to ama ka ɗɨnga ndu kurɨma accaka, a a sɨma ta sɨptɨn ama kwafa sɨn badɨ sabau, dan fata saba mau fama iya ta sɨpɨna accau sabida wanka ji dole ji sɨn dɨ tsɨru satu.